परियावरन की द्रस्टी से टिकाऊ आहार खानो चाहिए ताकि लोकल आहार, जैसे मोसंमी फल खानो बहुत जरूरी रहे। लंबा समय तक हम परीवहन, कई लोग प्रदूषण <hesitation> कम हुई जाए। जादा पोधा आधारित खानो चीजोन, दाल, सब्जी, फल आणी अनाज खानो चाहिज क्योंकि मास उपलब्ध होने में घणी, संसाधन में घणी परेशानी होइज। जैविक खेती में उपजाव चीज उपयोग करनो चाहिज, जैसे मिटी आणी पाणी सुरक्षित सुरक्षित रखे, फालतू खानो फेकनो के बजाए चीजोन का नया व्यंजन बनोनो चाहिए।